Alura se faze mal che faze ën cit tai o che venta dizinfetelu bin, cuindi venta pulidelu bin da la tera, da la cracia, da lon ch'a ie ën sima, pulidelu bin bin, fertelu bin, pöi dizinfetulu cun l'acua usigenà o lon ch'a ie e pöi dop büteie, ëmpachetelu cun 'na garza, 'na garza o un toch dë dë dizuma ën toch dë binda ch'a sia pa sporch ecco